Bului gin bodera, woi nu bala gin bo haubuu, ginbo deru nu ye kumu gɨn ko miyu nene mun yiwu yin bo deru wui min yimui yɨn bo hausau, mi yimai gin bo dera mumu, bo deru mamu shini shi pormamu wo munye haubau, womin ye piluniu, wai minye burauu, min gin bal dera mamu mun yima gin bo dera mamu wai min yimai gin bo hausau, sai gin bo dera bu dera dim an tabu demaa yinon, doi bowu bidene na bulwu kishimi, wani an dema yinou ko yuushe bowu bidene nu balwu kashimi, ko yaushe buwu bidene nu bulwu kishiwi weni miu bulmai yin bo hausa to wai wuduwai nini ana balmai wu yin bo hausau, balu nu balu gibo dera mina boki, na nene gin bo dera mono, gɨn komi mono gin bo dera, nani na na deera usul, wai mamo mamai nu dera usul wai kumo dera maiman nu dera usul, na na dera usul na na dera usul, wai wunduwai mini ana chami maiwu bila na bagh bodera monou, na gɨn bo dera meno, bo dera mono mi na yimai na yimai puguru dimshi ginimai, she kamghai nu yimai yin bo derai proguru shire dium she gipimai na imai yin bo derai, proguru she gipmai la barka mondo nu nene na girbo dera mmo wanan dim dauyile lume na kuighai, mu nakenghai, Ko nu kanghai da wai la bonou lu bono bo dera, lu bono bo dera, bo dera na yimaui wana yu komium na ye bo dera, na da mawu yin bo dera, na damawu gin bo dera na da nnawu, gɨn bo dera na dumuwa gin bo dera dim bi hausau din, nu dumuwu gɨn bo huusa, bo nu wau nu pami na damani yin lo hamsa deri bodera bo dera bo dera wai dunji lakiu wai komiu, shimi bo dera dumoi komi min min amkani yiki, kishi wum iwa mini kishimin min yiluma yiki, min min yilama yiki banje har wi mamu womin yu bo wunu, min yimai gin bi dera mamu, ma yimai gin bo dera mamu, munye gin me wai wunduwai wu bo dera mam aka yipe womi waima wom waka binuu kui kuwo gipema, shi diko du nung tu thi koma gin umani, koma gin muni na gɨn bo dera muno nu gin bi dera muno proguru ya ini, proguru yamini, proguru ya mini, na yin bo dera mono proguru biyu aye mini gin lapiya proguru bila aye mini, proguru bila aye mini, la barka mundo, bo dera bo dera, bo dera, bo dera wai waimini dunghu kara ɓo dera kuwu bo dera kara bo dera wai bala mini ɗumghu, kara bo dera. Kara bo derai, wai na gin bala damghu dim luu bala bumse wai monou am yimu ru, wani tabu yimuu, nu yimai gim mono, bilu ɓanu nu bulmui, nu gin mona amma na dim luneni ma mu nuye na yin mono mono wai kwai mono, ma kono, progurum a bini shire ji lapuro mu a bini nani gɨn kono, nani gɨn kono, a bini shini lu bon wai bo mini ɗanghu, shini la bono, wa la bono mini dunghu shimi la bono, wai na bina komiu, shimi bo derui me shin mono, shimin mono, shimi nono na gode, proguru bilu aye mini proguru bila aye mini, proguru bila ye mini proguru biyu yeti mini, bo ye kɨɨ wu, proguru bili yaiki mini, na godiro, go diro go diro mi godiro mu godiro la burka nondo la burka mondo la barka mondo, la barka mondo bo derai dumoi koni, bo derai dumai kumi, bo derai dumoi koni, bo derai doimoi koni bo derai ɗumoi koni Dumoi komi, na na dera usul na na dera usul, na wai wai wai na bala ki wai diu, nami na na dera wana taba buu la bono kida na bulmiu nh memono me mono dunoi konu shimi bo derai, dumoi komi shimi bo derai, wai wunduwai wini danghu, eh shimi bo dera mono, proguru ma a bini ama dimmai wu kaye liwu, ama yimai gɨn la bono, ama yimai gin la bono, ana yimai yin lu bono ama yimai gin la bono na yimai gin la bono, na yimai gɨn la bono, na yimai gɨn la bono, na yimai gin la bono, wai wudu wai mini dang na na yimui gin la beno <noise> nuwi na kumma be proguru bilu she eyene, gɨn lapiya proguru she ayene yin lapiya proguru dumoi koro, proguru mono ye bala gɨm wan ta karfi mono ko wai dingha din dingha. Nani nu na dera usul nu nu dera usul, na na dera usul wani taba kumbimai wu, wan kukuma na dera, na na dera babu na dera, mama na dera kinno na dera, molno kar na dera wai dera kaa mari ko kullum dera usul, dera usul, shimi yare mono, wai yare nene danghu shimi derai kana kuru shikenan, <noise>